Xuu kalanchi <hesitation> 'á, kuii té xhionchí chí chinana kuii, ya'á kuii télakenchi yuchi ajo techi konchí tela kalanchi ya'á kuii, techiti'á te kalanchi to'á kué te lakenchi ya'á yichí telakenchi chinana kué telate kaninchí kalanchi ti'á kuena, lakanchí.